Oyi cu'o furu-zo ma o farni dure ma o levira ma o su'aro ma o zenu to mɛ co-ro o ma wa'a o o buru o buru o zin a nu a o ɓɛ vɛ ja mu buti'i mu co ɓɛ'a benɛ do mamu uwe mu dan o mu suwan sewe a mu zenu a o o o zenu a mu heha ma'o su'aro ani be ho dan wa ose a o we dɛ buwo to mu vo to o buru wa'a vo